Aketare menguni ka apa penotoran ne tua rior se totosik totosik niin se maweat mawe tanda se tou wisa pelelaan ka apa wewean sapa sapa se mawe tanda wia se tou tuana ken tou minahasa nendo limang kuila tempo ke peilane tuah <hesitation> mawe tanda wo mawe teturu wia se tuah ekarua wewean kengkasih pengila nea kawok kawok ni- niin memang sa se itu weni mou se sumero mo kuman jadi se merengko rengkor witu ntawi kekanen paar nea memang wewean kekanen maintu wian sobit la nea te Weweane engkasih pato toro ne tuah eh caca caca hesa tawimo wengi ka apa rapa mbereme perapan mberenung se sumero mo kuman wewean si rongit melangkoi langkoi <hesitation> pe ki kete nea rior se wewean kuman weweane taan nitu teh nitu peil <hesitation> tarima kaseh <laughs>